<hesitation> təna ɗatltla nə jlamə wanunon gawa. Daten ayu malamən na katu najlə wanan a ofis, har <hesitation> kəbənəda kak wana datkari, əna nagwze i maduwa. Təna bembe nə jlamaga sai ərwen, daga ərwen sai gəfək vənən-siyan kenan, amman təna bembe najləmina na dikwi kuli sai ərwen yau. ərwew ka kata kak zamanən yaye akdi bambam. Jajlamaga ərwek sənkafan, ərwen awun nej mujin nen alchin, kori a maduwa nə jlamaga wunyak lambun ka karek awen. Wanam cho nə jlamagau kuli, "infakt" nəji kamona biya ankaləna gaba daya ugzaga igaku, nadukwa kuliyya biya naikok yaban nya biya ɗavayya bam. Awu vəra kokuma sənkafau yaye vəra ɗavayyana biya ya kunau na biya yaiko tlərətta kazagi layya. "Infakt" əmchunofa kata ben kuli. So har nugza i maduwa ka biya nədukwaga kulum sai biya a hanka na kunu wana yau, a hanka na kunu wana yau. So, atu duwon wanak ərwen yau kwaya kaka əgri kəma kwaya a hanka nən chətu. Ahanka nunchutu gadak bewbe yarwe ya ruyak bembe ya tə'yil yaruyak bembe ya dəbda gajlamudu wujər ŋyi. jna penshion kaja bembe əmdan bara geja amma atə bata jləməya benəm sai nəskunu den ərweu, uktley a ka tala əzgo, talanja ja ruyago dekchi a kamo. <hesitation> lokaci jərwak sankafau jawo daraken ja jlamago, <hesitation> kəzare. Ja ta kəma ja jlama kəma təlan fudu. Jat kərana koro jagzi kak dəmanu kak dəmamu atəka jlamaga kəma təlan fudu. <hesitation> daraken arweu kata mabena jagzi siyan bena, jagzi duwaisiyan. Yah-nəsga siyan sosai ya koda əndarn ikayu athama ayu əmdak zamanan amma nə-nə jage kamo, nəjage duwa, nə nə siya go dek lokai pipul kaja. <hesitation> in fakt ərwen saniyan diye əmdən ajlami kwaya kaka əgvi kama yau kwaya asirət kəri du kuba. Achi abə'yək bembe achi ata'yi achi abak bembe achi abəri əmdən. Kaka afgi kəma achi a loko tam dəməm, saida achi de bari əmdən. Ah koda yade tənaunau gaɗe <hesitation> dəmanu ja kalkalamna, kəma amu nabe amunu, amu batam, kaka əgri kəmana kori gəji i kəzəreuna dachi yabak bembe yakuɓa, a kuɓak tenau bembe gəbama dəmanu. Kaka əgri kəma yau na əmdən bembe achi maruyan yau kwaya, <hesitation> asiritkəri də kuɓa. Dan naskuna, wato təna səyik zamanən, səyik zamanu kəma kak datenəm. Duten əmdan suyago <hesitation> dek marakwan, nek boɗamən, nek dəgan, nek mərimərin de kalən. Amma təna fau dane kak zamanən, akchi dane dija fen gute guten, kak zamaru at kərale vəmi jlamaga fen ma kwan- kwanbin, ma birgin, tala atkəreja vənu, Amma daten. Amnyak duwa yau biya gamauka ji zəɗən gawatu gə gafa vənən anayi dakfi. Amma təna ko gaɗa dumiyau əmɗau gawatikchi. Dafen a'mdau gafa vəmənna har a pə'yəkchi i pata diye, da runəkchi a pata. Sasək patanka anayi dati vənənna dabzi. sai əmdəna galhichima aji gajgwi. Amma tə na <laughs> əmdən dangwi ko amatka da barigika sai achi həmɗu. Zamane ja da da kwaɗi few gaba ɗaya. kakəgvi kəma yau kwaya, ya-yankal- yankal əmdau takəmu <hesitation> sənauta bewbw.